<noise> Oho ame dze munntu kwan nnkɔ "space" biara a ɔno ɔnnyɛ edwuma. Wɔdze wiase mu sika nyinaa kyɛ me koraa <noise> a saintsir nye dɛ beebi a mɔkɔ a minnyim dza ɔwɔ hɔ mokɔhyia dze monnkɔ. <noise> Mobɔkɔ yi dɛ mede yar bɛba a ma - memmba bio no so koraa minnyim. Ɛrokɔ no koraa a itum pa bɔhwe famu ntsi emi mom de hɔ de monnkɔ. Asaase yi do yɛ me dɛw <hesitation> menye m'ebusuafo, m'adɔfo wɔ ɔman yi mu ntsi sɛ ɛka paa dɛ monkɔ "space" dze a ɛno dze monnkɔkɔ bi ɔnnyɛ edwuma. <noise>